هو انا مرات اشتغلو هاي الأشياء يعني اذا الحوض مسدود عادةً نجيب الشطافي وندوسا ونطلعا يعني كم مرة تعمل ضغط داخل البوري المسدود يعني فينفتح عادةً <hesitation> نطيق نفتحو بماي حاغ هم ماي يكون حاغ كثيغ حتى اذا اكو دهون او شي تفتح المكان